Laha ñy jiro aminy ñy tanà misy ahy ro tampaky tampoke: -Voalohane ,tsy maintsy mila labozy aho ,na lalampo miaraky amy jiri kapoaky ,harehitsy <shushes> ,na bolo ,ataoko an-traño ao ,hampazava ahy, mila miarony ñ'aiko koa aho <shushes> ,mila mitandrina avao tsy no ho misy ñy mangalatsy tampoky mañararaotsy baly maty jiro ,zay <shushes> ñ'ihatrehako azy.